אִזָּא כָּאן עַנְדְּכּ שִׁי צַ'דִיק בַּאגִי יְקוּן מְרַתַּב וּמְנַזַּם פִּי אֶלְדַּאר נַקְּטַרַח עֲלֵיהּ יְבֶּדֵא בְּחֻ'טְוֹת צְ'גִ'ירַה בְּחַאל תַּחְסִיס בְּלַאסַה לְכֻּל חַאגַ'ה וְיַאִידּוּ אֶלְאִסְתִעְמַל יִנְטַפּ שְׁוַיַא כֻּל נְהַאר בַּאש מַא יִתְרַאכַּמְש אֶלְוּסְכּ וְיִסְתַעְמַל צּוּנְדּוּק וְתַנְזִימַאת בַּאש יְחַאפְּظ עַל אֶלְנִּזָּאם וְתַנְזִים יְעְטִי רָּחַה נַפְסִיָּה וְיִחַלִּי אֶלְדַּאר דִּימָּא אֶלְמְזוּינָה.